باريود اللي كنت توجور نحوس فيها على الخدمة, جونغ سورتو مور اللي ديت ديبلوم, كنت كي نلقى خدمة يصرى بروبلام باش ما نخدمش, و خطرات تانيك ما تنقبلش, سيتي لا باريود اللي غيان نالي بيان